بيعتمد الموضوع على لياقتك البدنية، والمكان اللي تمشي فيه ،لكن عموما في يوم واحد الشخص المتوسط ممكن يمشي من بين من عشرة لعشرين كيلو متر تقريبا، لو كنت معتاد على المشي أو رياضة الجري ممكن تمشي مسافة أكبر، لكن إذا كنت مش عادتك المسافة هذي تعتبر مناسبة إنك تريح نفسك بين الفترة والفترة عشان ما تتعب كثير.